واحد النهار، واحد الولد لقى باب في البيت ديالو، هاد الباب مكانش من قبل ومكتوبة عليه متحلنيش، ولكن الولد صغير <noise> كان فيه بزاف الفضول ومقدرش يقاوم، بقا مضارب مع هداك الباب حتى حلو، ملي كحل الباب كلقى واحد المنظر زوين، الشجر و الورد أو الحيونات كتنقز، الولد دخل من هداك الباب، الباب تسد من وراه، من بعد هداك المنظر لكان زوين تحول كامل لما يشبه جهنم